די בעסטע וועג אנצוהייבן די טאג איז, מיט עסן א גוטע געזונטע פרישטיג, צו האבן כח פאר די גאנצע טאג, <hesitation> ס'איז אויך גוט צו טוהן עקסערסייז, צו גיין וואקן אין <hesitation> אדער צו טוהן אזויווי איין זאך למשל, מאכן די בעט, אזוי האלט מען ביי די ענד פון די טאג פילט מען ווי מ'האט עפעס אויפגעטוהן